So mumba wa benan e taraba ranni noni abewa doobu, doobu dan ilabe zing local government, yorro local government den donbubo ebena jalingo local government anga donbute masambunana ardo kola don lau local government don bubo e nyeng yena nabeni bali local government abeni dakka pugi elabete veratoh dobudan elayembete penden beni bunanbo eba posan esagepo eku yeno buman gonbu epopbananni eku pokdogo binshin eku laaguro nya baara ken kuma masaman yandang bute yandang bu daan. Eba gonbuma ebak ge do-dobudan digan gonbuma esa eke buman laante eya pen pbananan angonbulana beni mata pugi ejimi mataranni gonbu balaa donbu bebo ebete mai sajen yangdang e garbashede turishin vera ganna barabe dimba a-awo poksan nonishini gonbu ranni masaman lourkum bu'u tee wurkum bu dunbo gonbu labega karim don bebu enyeng ejima ga karim eba elaabe mu-elabee shagarda don bure bali don bu ra benna ardo kola local government injimiga masaman janjo bu. janjo bu dun bo gonbu elabejen kambe den yin jen. I karim lamido local government ammo donbebu e yeng e yenan pugan e gapsun gerate vera vera an ela geteyan Imma man dombure balite donburea garba shede te donmbu re mutum biyu yar i gassol yabarama dombu te har ibbi ma imma saman junju barca teca te ijimaben ga mmaba seaman kolepbu kutepbu danimbu lare takum i takum <hesitation> local government inna usa jukute pbuden bumbe de kenan jukumbu bar mmbe da samen dombu la re ukari local government donbe bu in nyanyanan na donga local government <hesitation> takum local government emme saman ta buma imba kapenan igonbu a lenan ilabena local government bu guja aben taraba amma menseran buso jima beniga immaba saman manbila bu gububo igere gembu ilara deri pukbe imma samen kakabu gunbu ibe ka samabu amma ilara deri pukden deri mambila gubu pat imma saman puli bu ite nabebu lishi geran inenan pukgan amudan aben iba penaben. Dombu menseran bugo. To immabe saman mumdonbu te cacessa ayila geran abene pukegananga. Tor nedembu ga igran tikiteso gonbu bala ge karananje sambummi kaferacga ilariga miseran koh nya pat innanamincabu domburte igeran gori tiga pugi ibalara bene pukgan gubu kilbabu ilaran be dom bu lanranbu igran dakka pukgi dombu kanuribu gubu karcan guri borno state iget ba ilarabe pulagan anka ne dombu ijime kano dombu re jigawa pat inyenanbe pukgani ibadem pendon teso ibaden pugan barkaken nabananpen kenpanagan gunbu alinan pennoemnebu wagen dembu ina e lumo atugu kpashi neibu dombu ba teget wuni dombu ide nyan dombu idupen. Donbu iwont pasaden ipen dombu gunje donmbu gimge yado bu donmbu yashi yadobu donmbu kakshi get wunibu pal iba ibali kuma immaba saman wubebu ibariga a ile penliban da niga iyebi peyem gonburi iya peba so sai loccaci ran aban pe dok penan immu saman gonbe bu and gubu salaki geri bu kah ju iwa pendom nagan teso ya palan pen bageran so ikege penan bageran so ike ligeran na bor bevan i sam pen kranmembu ikoshi lombu ikoshi kolishi newobge shibu isogepor iborkigel penporan menba gkap gaba deya fere gunbu reteso kpashi veso nyasi kona gonbu valeso itan ya ga wa feren bukaga nakke veranso pat itayaga penbanibonpe. ito ka pen be igewa ge sanan nebu danan wa gebute kwan bu da bu gonbu labenan musa mman enga konagaro andombebu ineyen ijimanaga iba ilaba bene pukwo idakka pukgi kuma iyaleran sammaga juman toh ka mumdombu danan awagene pukgkani abawa worgobu worgobu dani gunbu lanan tegassol. Gunbu tombega igot wugi ipan banan gonbu got wuk danan ga genagan penbeden gobu togorane lomo ilebshi peri iko balebenege ipen socshi n ishi ka sabolobu ilaumpemebu tumbebu iban pego iban portee. ikokamanlesashin ko tonbene lomo ibe saman beban gonbu saman nagan bukatabe nagan ge nan ejeman ganban ga emma saman jibawa bu guduma ibadaq qawabu den gubuma ilare da iworla mum amma gubu ma kambe kareele. kambe daka gonbu larate maihola jibawa buda larale maihola keshi dan wori bubo ilara ila gonbu ikori. Inak pen don so sai wugi sai pen banan vera nabara bebu nedom bebo iyanenan geran yabara har ibel nekam be buri annebuden wowa gen ipuk tori shin iwo samabu abene puk ganan ka kuma nedombu nedombu iba nyanan abenne pukgani pendom benibo so iwog pukgan yeri kuma iwok veran kuma ilata waran isam bun bananpe bumle penliran lagon shin non dombe tomman do be timombdombe. Sesabon vedombu tebe mama nak penan gan bigon kuma ilageran kagen agabu wabarape avenedon bumte so ajene donso apuk jekana nedo nso amma a yingo puk soni ke pukbe noni pendom kamare ne donn so pendomlara nedom loban so aturi mumso nedom kuma aturaso pennagan wobu nedonmlara banwaso penanan kemshi pukwo wanbo anak gebe ayinge mato temshi wola teyan nadon mjim igiran ga mumduninbu penan gonbu geran wagebu go van gapat vebema a yagana nne tebebu pukwonan ga da samsan kan nyara wari kuma nya kalumwobu pere women seran bu membu dan ala wayi wenanni wola kagan puk dem bewa awa sadonm tebe awaveri nedonmle ba apukre koh ma pat shemenshin pendoma nakmanan tebe genanmanan puk danan bela sheman shi kadan kalum wobu ireperi veri waran iyanuyani iba laba beni workji newabsawoden iperivera wa gonmbu innane sotegabu gonshiri an iperi vara wo men wonan bu den wolamuran ba dem karkar bu dem bawa ra kuma dem wobo menwobu bewajimanan kaden iyapuk den ganen delen be wagenan. wosamabu alababen pukganni awa tive mana nedom tebe kaden ibasama ranni worgaget mapat apok begon ka shin. Vekemshin a nedonga tebe kaden ne nwanenwobu perivara wa pukganoni woma abagot puk do na kagen awokoma pat akaman te gusakamte ga samen penebepukgan semenshin nokga awogeso gak nowan locaceke yelani detom kalumwobu ibumu bakoshi gak nonanga inon gagai ibe keshi mom dombu iben gmba shi bu te har te dawok mum wexananka xelani buman laxin lexananga laxinan kak wobu be puk gurantewo wobe zugenpenan so a naganma ixa. nedone be saranan nyare menan axa nagane. Toh zugen wanedom kesamami pen so toc keran kesamami pen so mama ku kepean gomanagan a take zananan kenpapleran kenban bumlam karan aleke ne meban bum noni nedomsakon pendon teberan inakkagen ga toh pukdem beligeran ben nok wena anni sat mum gan woksadon emandonga genagan dukgumseme arayuwa. Den ipuk kagen soga puk dembla nbin so inonmuran inonshe tacshinma iyanon gaman aca, amma iyenegeran ba a wopagan da toc mi wo pukwo eyapuk kamanan newora waman tom shiman nyabum amumlega nyabum dem eget iba bete nyabum mamakuli karan ali negekon mukebe yaganan abene duniya awamyen pukdom bu iliyalan beni muzanabu gobu liyel shin puk da kanan be we wan an gambe ga mavamgun wobe wayannanni ba be puk waruko iveshi gerete nebala be nyari neba nakbe nare neba linyare nebatom nyare ibasaman karan ibali yelinen benan woma weyananni bumdagan wa wori josimi tarani mama nye watomkeri mama nye karan gomalajimananni mamanye karan gona pugan shiman shin demge ga pendon saranan wai a dunlabete ayen soga tebe. Wodimitewo atewonakshin wayora nedonm ageranga demse be saranan a pukgan nek shin so izugi neranan ka watem sheman so temke sheman so kumapenan gon keb benan wamanura sheman donm tebe inode sai donlinmana bu awobenan komama ko pukge mandon ke shemanshin ko nyepe nan manmutali shin beran komigma kun nye go pukganni bari aladugan a benso aganlaso nenbenanba abukgan donvanan ga pat nedonke saranan mincan anagan dembe puk nyanshin so awon komama ku kamite atebbo depbaa semeennan kan mimanan akepenan gounasa meen akuma ashiren demtunan an gagar imma nyenenan nebu immalanne gonbu imma nyannan penan manakbun garan napen zangen nonishin naba makaranta sammanbete makaranta wabsabute wariken bete har ibebadok shen gepukden maben kuma awoben nan kagen kaden mallabunbu semen mabinnan wa worama awobenan abeni dakka pukwo ma demsa saran nyara awyana ganega penan. Awo benan innye e lariga pukden la samaniga toh ko ma'ama ali yelanan bin a pensaman penan atike guran wagenan innaktomsemen donan pbaan gut waa ga dumannansu toman ma tom saman beb saman ga dumannanso nyadon tebe in pbaan penso insa pogumkaga weranso innak nyaso matuk tugun wa nedonbu gen potan ke pogun nyeganjebe bisande bisande saki geran e pugi gurantiso penan a nakmanansoran kan magen naganso wa amafani tebe dim inye inno magennagan won pogan wa genga to asemananso dim inye innak pensemeniga to pukden be lalin bin kagi kaden wosam kalum wobu wagenannini pukwoden ala yelanan bin kagen amma su'uku nekshi memwoban wayannan injimananga ka isamka tembewodan karan wo jim wa genan dimmidon sabenan kagamsema a gamsenin mum denso bema saran pendon te amma iya rayuwawo weyannanga awo benan membu enyigo enyi watembego enyi wadimabego enyi pugannanga elamjimbenan wa maare maa ban ganane malanabeni buman kan kaza re malani bum donan gurananne ma poganbe mandonkere enakbenya ekupogore enakbenya ekularore enakbenya eku nago nyabure enakbenya eku li maro bine enak benya eku guro tibebure awobenan mimama ku nyingo penannankan gen nagan pogum seman an a pukden maga jimshenan Eyenakkagensoga pukden balin binso banagan nyaso a pogani bum noni kamasanan wugi beda bumli lima bumdonso sageni bum noni a dugan gamben a ama ku pokman ma'ama kunyingo mana dinan pat ko maban tari bun tat bini ma'ama nyin wutemken inmabe makaranta mapen zangin nyen penan nyinanga maben zangin nyen penan nyinanga maben binditeban takshin mewwebu ebudugin gandum gu nya semanan bene wi nakkanga penan kan be semen innak penan kanbu penan kan be vee innak donanbo pukden alinbin innakdonanbo pukden apendim pen sokin nyeganje pen wiran bu sokin be dim innak kagen ga pukden ku ma pogan semansin amma inye donan so widgo takshin donan so widgo penan inba visikurannanga pat masat seman saman nagonso masat veebu samanshin satbudananbo amisemandon waananso a bumdungli geran zayenshi geran donbu iten <hesitation> pogum nyzganjebedon manbin gonbu nyenedon e-epeshi teso dogan pukden peshi gema semanbe dim inna'iga ko ma'ama bawugango an e lallai neban ilarabeni bumannanwa an kaden konbularan genagan wobo kaden a-agan pukden wa kalumwoburanni gennagan atep waa be ganjum anakpendonso ayelan kaden wo yelan agan e pushshi semananso Awobenan mewwobuma egan pu'an kani possi semen elari ne binan bu samensin ebak penan e nebinanbu esaran, nebinanbu sa nyaga bon tebwajum penan lade va'annanbo a samum satbungandum an nankal semanso inakkanga belle itori manabu bayankuma nebudan eya gudbun eya sabun warikonan inye sasamburiga mavisente newari me ehh penan kan bekan enak moon be nyare newari woo buman ilara benangu enak moon benya iku laro abene neba egerananga enak benya eku bara rabene nebanan esambenyare kagen har baan baanlokaci ankun maba satunsin ko ma'ama a yengo eh neran lare buman kan kazu neran labenate neran anko ma'ama an nebudenka mana puk binun yagan bini ike pen bede nyinan kenpen kenpen bede ti tii dananga penan a pokmanan seman so rannanga a pagon tiwe gannaso penan pokman seman ranbo maken geshshin tiwe ganna jim wibe saman penan mo pogan laan ta waran nyem wiyan amma penan a pokmanan dangdang pberenpberen ka bogum matanan na puwe apuwuta nanga mawugan linnawiso linnawiso ranga inye inlinga wima inyeni pen dangdang inpak naga. A be dangdang ma meseninso amma pen verananga donga inli ueran dengu tukshin ga a pogan meen timguu made gong pirenan gawibenagan sarenan inli verani moran taksin inli veran wuran inliveran dim nnet nedonbu inbak baseman inditka epek semanso inte'a bua seman don insame genso akenakmananso dim pukden balin geran binso kaden pukden aligeran binso ranni wima maligeran binso amma inye inliri sheman ga penan in same pbaa semanan gang wo buden gonbu nagan nebinan wobu gonbu nagan pugan pokwu gonburan wobo ala betim gonbu esa enyege penan nagman gaa bumburanni eba yengeran kaden mane bumbu liget binanni inak be nya iku guro nebudan iko poga wa gon bure har kambebude kuma bomane hati kume kamenen inkuma laan zum donshin kamasanan busume amma na saranan inpogi wi gang nebinan talaka weyanan dim wii ne buran wa tongtong tebe wa nedon gankun ti tebe wa nenya nagan tebe ban mike e bo gango nyamike seman seman e bogango pirikuni lani pbatisum asemananso pukwoden ali geran bin kagenso. Inyanyen samaraniga gaempeniga toh ike gbahran karan ni newo'bu saran maama ankadan gonna nata yel shin yake bazaman sheme kelikeli ganenerbu ibebugwan waguburan amma su neburanbu ilahimlale mbabunshibu wabunbe pe banmibe ibokshibu bugajimgo inon a a gonabumagani iba jenoni baraga imbiti wage inon minan be a neda inbuga kuranan ga a gobalani a gobanan a nya saman a samanango baga jimshirin gan amma miseranga pukke banke gonlibete saman wakalum kebu kaden kalumke vera bumannnanni kuma guma san a mawa kalum kebu inxako bunke hakkike gunkola mban bum ke koh wanedombu nya belha ko nyate amma nawe gan webugan talaka bumke donminan babingun minan bit kon inye we a nako kagega inon nakori. damamsu bafiriverasu innag nya gapat azugugo taksin minama malalacugen nawoburan bennan nego nebo den ilaran ibego neboden izegan jumgor buran ibeko pat ipenan teso nedon ladogan genaben tebe lagenbe nabewa isem karan mama a kpanawe ran suran ijamiga asaranenran wa suko nako barka soko nal ko dolashi ra doniya jam so fala woga awogeben man a namembu isaram ne murananka dem casam nabe nan be anibe gona benanbe mabin ina wabsabu iyetokbele maran ga nyakon sonyer n kegamso.